I dinna hae any pets, same as bairns, dinna want any, no for me, they- you’r- they’re too reliant on you, and I couldnae be bothered, I’m just wanting to suit myself a’ the time, I’m no wanting to hae to take a dog oot for a walk, or if it’s a cat I dinna want it gieing its sniders a’ the time, cause they’re- they plot and scheme they cats, eh, I really dinna like them, but a dogs too needy, haeing to go oot and pick up its jobbies and that, and going oot in the battering rain and a’ ‘cause the dog needs a walk, nah, dinna think so.

My favourite toy when I was growing up was a pogo stick, so I think my mum got it for us ai year for my Christmas or my birthday, I cannae mind, and I thought what is she on aboot getting us this, what is she doing, and then I jumped on it, and, eh, ken when you just happen to hae a skill at something that’s totally no use and will no get you far in life, eh, well that was me with the pogo stick, naebody- I should be in the Guinness book of records for that- naebody is as good at me- is as good as me at the pogo stick. I was hopping up and doon the street I would go to the shops and back on the pogo stick like a nutter, so eh. And the day that broke, or the day I got too fat for it maybe, ah, worst day of my life.

The job I would maist like to hae in the whole world, which I’m actually thinking about doing one day when I’m older and I cannae be bothered anymair, is, eh, to be a lorry driver, because I just love the idea of the solitude and you jump in your lorry and you ken that you’re going to drive however many hours, maybe it’s doon to- doon to London or something, I dinna ken, and that taks however long it taks, and you drive doon and it’s just yourself and you’ve got your tunes on or your podcast or your audiobook, just suiting yourself, doing whatever you want and just driving. I like driving, I like peace and quiet, braw. So I’m thinking definitely going to do that one day, that would be my dream job.

Favourite subject at the school was probably Spanish and probably my favourite ‘cause I was good at it I reckon, eh, became natural to us, and I liked the idea of being able to speak about folk, and they didnae ken what you were on aboot. That’s the main reason I think, eh, for learning a language, is so you can speak about folk behind their back and- or no even behind their back, right to their face, but they dinnae ken what you’re saying, that’s the hale reason to learn a language really, innit?

I wouldnae say I’m on a strict budget, but, eh, I’m strict with myself when it comes to Starbucks, ‘cause I would go every day, eh, if I was- if I was rich enough, or if I didnae gie enough, eh, of a frig, let’s say, then, eh, I would be going to Starbucks a’ the time, ‘cause the coffee they mak’s better than the coffee that I mak in the hoose, eh it’s lovely, there’s probably places that are much better than Starbucks, but I’m quite new to the whole thing, and that’s what I was introduced to so, eh, that’s what I’m strict about is going there, and just trying to mak my own coffee in the hoose.

Eh, I play musical instruments, I’ve played the guitar for about twenty-five year, play the bass, play the piano, play the keyboard, play the harmonica, play the pennywhistle, play the drums, play the mandolin, eh a lot of them, I dinna play any that you- any of the woodwind or that, that’s no my game, I dinna read music either, what I just do stuff by ear, eh and that seems to work, but eh piano and guitar that’s my favourite, especially guitar, been playing that for years and I love it.

I like spending my money on going to gigs. Fun stuff, doing fun stuff, going to gigs, stuff to do with music, that sort of stuff. I dinna like spending money on anything that’s- that’s no fun or that’s boring, or like I’ve just spent four-hundred pound the other day on my motor ‘cause the timing belt was awa’ to go so I got that replaced before it burst. That’s no fun, I would rather spend the money on going to gigs, going to see Prince, well he’s dead, so I canna go and see him any mair, but ken what I mean? Eh, I went to see Scooter, a couple of month ago, brilliant, ain of the best gigs I’ve been to.

Best gig I’ve ever been to, I’ve spoken a wee bittie aboot it already in these recordings is, eh, went to see Prince at this festival, some place ootside of London, cannae mind where it was, eh, it was a three day festival, the Eagles were the headliners one night, Morrissey the next night, he was rubbish, he really wasnae any good at a’, I was bored oot my skull listening to him, I thought no, keech, and then Prince was the headliner on the Sunday and there’s just naebody better. There’s naebody better- there’s naebody mair talented than him. If you disagree with us, fight us.

Favourite teacher was my Spanish teacher, eh, nowadays, now that I speak Spanish, I actually realise that she wasnae that good, I’ve, eh, still got some of my old jotters and that, and I look at the corrections she’s made, she didnae ken what she was talking aboot half the time, but eh, she kent enough to get us through- well to get pupils through the exams, and she- eh, she was- she was hard, she was pure hard, there was no messing aboot in her class, she could silence the whole class just by looking at you, just by coming in and looking at abody, as if to say, see if you dinna shut up I will bang your pus.